इटली जु ची नाम से ही भोत सुन्दर लगन वखे जु बिल्डिंग जू छिन भोत सुन्दर छिन रोड भी भोत सुन्दर छिन अर वाखे जु कृषि ची उ इथया ज़्यादा कृषि नी ची पर वखा जु ल्वॉक छिन ऊना धरम ची कैथेलिक, कैथेलिक जु यू वोना मरियम ते मानन वाला ता हमा जु देशे प्रधान मंत्री बहु इंद्रा गाँधी बहू सोनिया गाँधी ची ऊ भी इटली बाटिन ची भोत सुन्दरची अर वख यूनिवर्सिटी भी पढ़नो ते भोत बढ़िया छिन।